Ya lac bah horchxí guhutabah delah núhu dxihinbah riá scuehyih este pues hor gigáha hora mas a las nueve, ah luegudzi horchxí dzalóho. guhunbah guéhta bihuyihn, guhunbah guiguinbah shi chéhe láhan shtacu dxin bah ya delah ah yih dxinbah ay riabih scuehýih, ahdza ya dzichxí lac bah. nahpa que delah ay núaha shpwín dxhíbah guéhta, ah nahpa que chenéhbah guéhta guhunbah preparar, shi comida chehe nehbah ya del lacbah ay chéhebah dahán. chin chalóho guhutabah horchxí gudziaha tehebah ´láhan yíhdzibah gudziáha tehe bah chxíbi bah trashtah, chalóho guihdxi bih strashtabah chxíbibah shá bah bah. chxíbi bah o ga´dza bah ya chin chalóhon horchxí chuhulagabah gahcabah guhunla gabah preparar par gudihiba shi gaú shpwín dxhíbah hor nin dxiébah del ay tzín guel. riáhan dxi cayahcah ah pues dziehgah bah gaúbah, tin gurihn del gudzébah gurín lahta lahga ya bwín gunáhc yin chalóho stzíbah gutohobah bah gudziatih. Desde tuh bwín gunáhyin, desde a las cuatro riáha stéhebah tin guníhi chxiempa shí guhunbah, or chehestéhebah ga´cubah sha´bah bah ehh guicáhha shtabahbah, si. buela dzigah chxiempa náldah gácuhuba suetrebah gácuhubah chúhu tuh ba´yih yíhcabah, buelah náhabah bwín catolicah, pues guhunbah gudzéhe lóhobah guhunbah tuhbi oraciónan. desde que guiriahbah láhan yíhdzibah chxí chxí guiriahbah del chéhebah baño, chxí chxí guidxibih náhaabah tin par guihitapibah shñi´yibah par guidxúhun ñizahn tin. chéhebah mulin ya chin gahadzinbah láhan mulin delah dziáhan bwín rihi nahpa cue´dzabah guibishi shñíýihbah guibishi chxí chxí chéhebah lóho fila gudzúhubah. shcubetabah chin ya chin gadzíhinbah dxiéhetuh shñi´yihbah del guhun tucari gabuehebahn lac bah o buel guhun tucari gutiahbahan bay chxí chxí bachxí dziha bah guiláha. shchxíbaha lóho shtéhebah gudzóhobahbah café, gudzóhobahbah chxí chxí del chehestéhe shpuhin dxhíubah guéhebah café guéhebah delah más chxiempah guélh riáhanan. bachxí dzéhe shpuhin dxhíubah dahán. Téhebah gadxétih yíhdzibah chxí chxí láha galdah gudxí náhala gah oh oh buelah nahpabah gui´dxayin pues nahpa que nuyuetu gabah ah bah guata´chxi shí gaúmah. ahbah guatáha shñíhizamah guéhemah, galdah hora ga dzichxí déhel chapitéhe láhan shléhemah del cháhapi téhe gudziábah gadubitih, ya tin ah gudxí guhucalah dzóhobalagah. shñi´yihbah stúhubi tin para garáh guéhelah guhutalagahbah tin par gahcah eh guhunbah descansar ya tuhbi gunáhc shdidxídxe náha dxí núhu stzínbah ay tihibah níhi horabah. par dzóhobah bah guhunbah descansar o par gashcadzibah tuh carríh astáh hor ni guigáha las ocho o a las nueve de la noche horchxí láha tzíhinbah guyahaloh. ahn guyahalóhon ya del ay guyahalóhon pues horchxí dza chxí náha per gúhunbah gashgadzibah tin par garáh guéhla lahgah tuh buen hora chehestébah